Ho pau noi aii ong uto o'ko nokong mirahu uto oroho tokong hiya noi ong fruits ngung, hiya noi ong tomato, tomato ho ningii manni o'konongong mekusing ngo tongong. Tomata ong hiya tiwoning ngawah, tomato, capsicum ngung ho hiya tiwoning ngawah ho mirahu, eneke kitori kori manni inangah. Ong kitori ong hiya tiwoning ngawah, paau tiwoning ngawah oimo tuku manni inangorohetong. <hesitation> Roki kitori ponna ngi kahewakong hiya tomato nowo ngawah roki yaki ho mirahu marasin tuhah. <hesitation> aii neyoriko honna ngung, nommai tu'ki ngori mirahu hoko tamato, nii roki ho tamato roki o'konongong. nohungong tomato mekusing.